देखो सा हुकम होटल उन टाइम जाया कर उन टाइम जाना आप कता ही बारे गया हुआ। जन टाइम होटल रेव वास्ता कम्म में लेवा। आज कल होटल ऑनलाइन भी बुक करवा चाव। तौ आप फोन पर कर सक उन वास्ता घणा सारा ऑनलाइन एप्लिकेशन और ऐप भी आया करा है।